आयरलेंड नी संस्कृती आयरलेंड जा प्राचीन परंपरान संगीतन। साहित्यन उच्छव पीरें <hesitation> ती नावन जान जान। कता अंग्रेजी आयरिश गेलिक भासा चे जान खान पीन कहते। आयरिश इस्टू सोडा ब्रेड ने गीनीज बीयल जान पारंपरिक ने। व्यंजन छे कहीं ते ईसाई धरम छे कहें ते हैलोवीन छे आइरिश। परंपरा छे मे छे जान अधुनी कोपड़ा आयरिश उनी स्वेटर ने। गेलिक ड्रेसिंग ड्रेस कहते जान आयरिश लोग संगीत फिडल। बोधरान अलही रीवर डांस जान है शैली ने मामला मा आयरिश लोग मिलनसार चे होसमुक चे कहानी सुन नेन कलाम निपून शे नस्जी समुदाईन पोरिवार्मा महत्वापे।